Owu emi eneherede etie nte owu emi edide nkekud e ami nno e akamba ukpine nte, ndik nsie ọnyuñ anam min, ọnyuñ anam asima ndidọhọ nte ke akpana ntie nte owu emi. Enyin ekere Bishop U. U. Effiong. Ezdi akamba owu kied emi amade nwed eti eti. ọdọdọhọ min ete ke iwo iyam ndisie min ke mkpo nti isua inan. ọkọnyuñ atin ntra ete min ana enene B. Sc ọnyuñ, ọnyuñ adahado ete min ana enyene masters. Idahanu ete ke imo iyem ndisie sie iyem ndikpekpeme min ami nyene PHD. Ndak oro esinam anam mma owu oro eti eti, ndahada e mbra mbra. Nsaña ma e, mma ndisaña ma e, mma ndikip item nsie. Nkekip idahami nte e kindde min ke mkpo utin iko, idem enyek inñ eti eti. Edi akpan owu eti eti. Nnyeñ mbebiere ke unsem mi nte nyem ndinam nte nyam nditie nte e ke arimbud eke.